Pos paquí pa Etiopía de vés dela cerimonia del té pos tienin la del café i la mientan Buna. Es símbolu de respetu ala genti mayol. S'ajunta tola genti pa tostal el café nun braseru yi lo mueli nun morteru. Gastan una cafetera de cerámica i alogu lo sirvin en unas taças chiquininas i lo compañan con rosetas. Tamién ponin incensu ena mesa, porque es un eventu social mu emportanti qu'ajunta tola familia i amigus. Es cosa que se va passandu de pairis a ijus i se hazin tolos passus con muchu cudiu i respetu.